अमेरिकेन ब्रिटिश येवचा पैली थाई चिरोकी, इरकिस, सिओक्स आनी नवाजों लोक रावतले। क्रिस्तोफर कोलंबस जो स्पॅनिश अशिलो तेने वोह जाऽगो सोडून कडिलों। येह जातातून थाई ब्रिटिश, फ्रेंच आनी डच लोक आएले। मागिर युनायटेड स्टेट्स ओफ अमेरिका चो छडसो जागो अट्टा आसा तो तेंना ब्रिटिश लोकांचो अशिलो। तींचांणी चाय चेर कारा गाटिलो हेच लगून लोकांग खूब वैत दिसिले तार तिंचांणी येतां तो चाय उदकाङ बुडाइलो। येका लोग 'बोस्टन टी पार्टी' मनतात। हेय मागीर अमेरिके चे लोकाणी ब्रिटिश काड्सून खूब त्रास गेवं मुक्ती मेवली। हेजी कहानी माका 'हैमिल्टन' एक नाटाक जशे अस्ता तेह ऐकून काले। आत्तां युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सांगलिक वाडलो देश जल्ला।